Vosa ave abusara varuereara ave, ousa vara oisora vara tovope oisora vokipavira vara aiope-ra vearopievira vara aiope, ra vearopieraraga touvere ra varaita aiori ita vokipaviraita, ra vosa vara rereosia, vosa atari ukuvere keoriuvere o eake koue uporivere ra vori vara tovorivere vo ave karova iaraia or vara goagoarogorivere riroaia petoro sol avaka vai voa, ra vara goagoarogorivere ra vara tovori eisi viaraia karova ivaraia. Ra voa toupaivora vore vokipavirapa o avo taevu vutaoia vara aiouparuipau ra rara aiori. Ra veavopie viraraga aiopapira osare erupere. Ari vosa viopau ra oiso vara pierivere vara, vara kuvurivere. Vo vatato, vetatou, uva toupaivora uvuipai ra oviravaia week toupau vo o ovirovuva kovo vai aure evoa toupaoro ave vetatuia ari vosa uvuipau ra vara tako rivere, vara takourive ra vo takouro ourive varakarusa vore rereoa avara sol akurivere voava ra vara aiorivere, o vosa oiso ruipau ra vokipariva va aioavere ra eisi va karakarurivere vara tovosa vori karova ivaraia ra voava va aiorivere avokivuragaia. Vearopieraraga touvere evoa, osiare uvuipai ra vuripere, aup, eisita vara purapaiveiraita voea, voeau vora atoia o uvarovuva vosa avauvere vosa esi vara pura ruipau ra eisi vara purari.